कोई ना ए नी <hesitation> रात में जागबो बढ़िया लागे ओर कोई ये सुबह जल्दी उठने बढ़िया लागे। पर में तो ए नि सुबह चार बजे उठ बो घनों ज़्यादा बढ़िया लागे। सुबह अपन चार बजे उठकर अपनो डेली को काम कर ला नहा भी ला। सब काम करके अपन पढ़ना न बैठ जावा। और फेर रोटी बना बो दौड़ लगाने असो नरो ही काम रेवे। तो सबसे बढ़िया काम है सुबह जल्दी उठ बो। अपन सूर्योदय से पहली उठ जावा तो बीमार भी नि पड़ा ओर अच्छों मन भी लागे इसलिए अपन ये जल्दी उठ नो चाव है।